﻿Brasil, Brasil jae mopeti tëtaguasu kua sudamerikape, kua reta jembiu, jaeñoma se aikua jare, imiari yave jare aendu yave kua tembiu feyoada jeisupeva jokuare semaendua, porque es brasilero, jokogjui kua tembiu ou, jaema kuape serëtaguasu boliviape jëtayeye kuanunga jouva, jaeko poroto ani kumanda jüva soo ndive <hesitation> kusi soo ndie, opaete jokua reta, kua tembiu jaeñoma se aikua jokotiguava jare jëgätu yeyeva